இந்திய உணவு மிகுந்த சுவைகளையும் மணப்பொருளையும் கொண்டது. இது பெரும்பாலும் மசாலா மற்றும் எச்சரிக்கை. பொருட்களை மிக அதிகம் பயன்படுத்துகிறது. பிரியாணி தல் மசாலா சாய் பட்டர் சிக்கன். தோசை போன்றவை இந்தியாவின் உணவு வகைகளாக. பிரபலமாக உள்ளன.இந்திய உணவு அதன். மசாலாக்களுடனும் மற்றும் பல வகையான சுவைகளின். பன்முகத்துவத்துடன் பிரபலமானது பெரும்பாலும் பிரியாணி. தோசை பட்டர் சிக்கன் தல் போன்றவை. பாரம்பரியமான உணவுகள் ஆகும். இந்த உணவுகள் இறைச்சி காய்கறிகள் மற்றும் பல்வேறு. துவாரங்களில் செய்யப்படுகின்றன.